Inson hayotining qadri avvalambor uning o’zi, bilimi, tajribasi, oilasida, jamiyatda tutgan o’rniga bog’liq. Agar u yuqori bilimli tajribali inson bo’lsa, u albatta o’z hayot qadri judayam baland bo’ladi.